Aran ni mijodan mido kiiro e sobaajo am, So miɗo waɗa waɗɗi saare ndiyam e kanko ngoo sarii ɗi, miɗo fayda waawude huuwde puccu am ko yaafa, njiɗii diwaarɗe e ngol ngal miɗo laaɓaani. Miɗo laaɓi cikkitde baasal ngal woɗɓe koɗi ngam njiɗtii haayre am. So mi ɗum naati, miɗo huuwde radio ngal ngam mi wallita labunɗe e ciyewal.